تمام يا صاحبي خلينا نشرحلك كيف عشان نباتاتك تعيش وتزهر في أماكن مغطاة كيف تعملها كيف تراعيها، أول إشي لادم أنك تعرضها للضوء كل فترة ح- لأن هذا تتغزا على تلك الأضواء، سقي يجب عليك أن تسقيها جيدا عندما تجد أرض تبدأ في الجفاف، يجب عليك أن تسقيها.